Kouu sukuma, chee chekikure chee cheplumba alak che kiiryei akinyei ilumnde. Koo maa matepchei keny amu shipkopeku. Akot ii kou akot iin isochaa kongiii ikoli komamii beeki, komaa matepcei tepchei keny. Koo peku araka akot kuu iin chepirerwe kopeku, maa matare kenyii koo indaramya konetepchei, mui kotebi inderemiat kotar kenyi, kochaaalak ii komatare kinyi sipkopeku araka.